أفضل إني أرجع <hesitation> متين سنة للماضي عشان أتعلم من تجارب الناس في ديك الفترة، أشوفهم كيف يطورون، برايي أن الماضي يعطينا دروس قيمة للحياة.